نعم، أعتقد أن الشعر له صلة كبيرة بالعصر الحديث. الشعر يعبر عن مشاعر الناس وتجاربهم في الوقت الحالي. ويعكس قضايا المجتمع، مثل الحب والحرية والعدالة. ومع تطور الأساليب الشعرية، أصبح الشعر أيضاً يستخدم في الثنون الحديثة. مثل الأغاني والمسرحيات. وهذا بيخليه جزء من العصر الحديث.